ذات مرة، عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب. قرر الشاب اللي لقاه أن يجرب حظه ويمشي في طرق المدينة القديمة. كل باب يفتح ويكشف له سر جديد، أو كنز مخفي من زمان. وفي آخر باب، لقا قدامه صندوق مكتوب عليه، مفتاح أسرار روحك.